Galluure mawnde. igga mi jooɗoo nder galluure mawnde, ko mi jooɗotoo nder siire, ngam to galluure mawnde e woodi pat kala kuuje botorɗe duuniyaaru maa. ñawtirdu e haade maa, janngirde e haade maa, to njattaa fu ɗum woɗɗa.